<laughs> tena hainao foana ny mampifaly anahy na rehefa malahelo aza aho. Tena misaotra ranabavy a! Tena raisiko toy ny anabavy mihitsy ianao ho ana. Ianao teo foana tamin’ny <hesitation> tamin’izaho nalahelo, tamin’izaho nitomany, tamin’izaho nifaly. Tsy miala eo akaikiko mihitsy ianao. Tena hoe anabavy ianao amiko e!